Ne nuwe ga t səne t haŋa ah ah ina naɗa, yaɗ kam unda kərha ɗaya. Halla nju kaɗa unda kərha ɗa yaɗa, haɗu lem nd kooh nu wo. Vita lagala ka ndaŋ goz na, ha unda lema ɗuwo ha unda ŋola ɗuwo, ha undu ndu t lemi nda ne ɗuwo. Guleŋ na yaɗ kana t nəghka. Zhiha ndawaya nuka vazhila, vazhila ga, ga hətak na. Ha unda lema ɗuwo, fake-fake ha unda lema ɗuwo <hesitation> ah t negh ka kana na, vita la gala ka, vita t papsa ka t yaɗa. Aga ahmad kake t koro, aga ahmad na a unda kərha ɗa na dughwana hahyini ɗugwana ha konuwu nda ko. Ko nuwe mog ɗe, vita na nəha de gulini ya ghwe da go, saga ŋi ni us weɗe uzine, gra hini sa sna haŋ. Warka mandaŋe muh haŋ. Mandaŋa t haŋe be sənəŋəɗ bew na manda ŋe mog ɗe. Se mandaŋ yaɗa, ha unda lu waɗuwo, yaɗ kana, ha hila ha ha ha h kəlu ina ina undu wo ha t hila ina unduwo, ha ŋolo undu nda v gla wo. yaɗa t negh ka kana na, vita lagalaka, vita papsa ka undu ŋ gozo. Kowa ko mbete undu nəheŋ yo ngozo vita na nəghi nana und na mandaɗiya, vita na nəghi marakwa ŋ gula vita dow ma yaya <hesitation> maga maga mən mada. Da kli mamaɗiya. Ha ŋdu yahwe da gana yahw mham. Ha lem wo, vita na nəghi unda t ləma a uzhini ne monkini ŋa nu makini awa zlava vita wawuci na, da sənka uzhinha na akwara?? Eh mele kor gwaɗ na awazlara gol na a. a nana mel na da ɗəghwa na haluyun na awazlava gwaɗ na eh ɗughwa buwo, mele gule hwara gwaɗa, ko melha ma vita kwakusal ta haŋ ma ah uzhaŋa mene uzhaŋa wane uzhaŋa men na ah ɗugwana haliyin Dughwana cuhura nda undu, ɗughwan, ha hila wo, ha ŋaŋala wo, ha ko nuwi, ko ndage ko makwe we dowi yo gozo. Ko makwar we dori niwambakzla utaka laŋ hambakzla. Ha una ko lala unda t ku aa uzhana menna ha g hankal da bab sasini kam da kar haya da nama na ha kobina ma na nuna daval t makwa t makwa gwada hobe pam kəm ha yat mdaneɗu sasina dadamu ha he an mahga yin wa haha mutunca haha cuhrata nɗa undu. Sasəna gulini, sasena grahini sasena sagaŋini, neɗe haliyaɗa. Faka, vita vita kwakusha ko we ko mbete undu. Zhilha re makwa re malha re, sasəna haŋ na nana undu na eh ɗuhwana hankalini. Ina ɗuhwanu ku ŋ haliya ɗa saseni na ha yada mogo fushi nda undu Fake-fake ɗughwana nana haliyi? Ɗughwana na ko va dadamuŋ ma kwara-kwara kwara-kwara na awa cuhura da undu, gwa cuhura da undu und na eh ɗughwana undu, vita ha undu na haka da cuhuru. Haka nogh undu na haka da cuhuru. Cuhurata nda undu neɗe da korna maŋye na ɗughwana han eh karhaɗa unda ya eh jawala unda ya, ha ɗamalula ha ɗa maluka bja-bja fake-fake wo neɗe alhamdulillahi. Kooh mbete mele, ko mbete mele, ko mbete zhil ha, ko mbete uzhinha sasəna haŋ nana na unda kura ɗiya sasəni ko yaɗ ma sasəni, ha yaɗ t lemu nda kowa ha yaɗ t lemu nda ko mbet undu t ukaka gozo, ha yaɗ t lemu nda undu t utaka ma laŋ hambakzla lamuŋ fake-faku Səma lamuŋ ŋ gozo sasəna haŋ na zhiha mene uzhaŋa mene vita dza dzana t yana a dzava kun unda nda hankal. Alhamdulillah dadmuŋ sasəna yaɗ ma saseni dadamuŋe noghi dadamuŋ izlavaɗ nda nana hankal vuma undu ŋ gozo, vuma undu t utaka la hambakzla, u vuma undu muŋ lamuŋ vrŋa. Kusan han irin nana halina dzava haŋu alhamdulillah. Age da dzuv haŋ, hahaŋ da dzovu, we da vul unda t hali karhadi wene und mu vana haka da dzur avlinu mele haka da dzor avlinu, uzhan heɗeka haka da dzor avlinu we da vla ɗata. Dadamu dadamuŋe da vla ɗata hali karhaɗa. Dadamuŋe da vlaɗata mbruka mogo, dadamuŋe da vla ɗata lokaciya mogo, ko mbete ko mbete ina senəka, neheŋka ŋ doniya na se dadamuŋ kor na uzhaŋa mene, kagh na kəm fake-fake T gla bun bga giwaŋ dadambaŋe ga dadambeŋ bewna we undu. We undu da karna a vita lalaka da goz kem, uzhina kwanda alla sasasa hahaɗe. Hilli hahaɗe, vəmma yaɗfa alhamdulillah ha yaɗ sasa saswo. Ha yaɗ lem me alhamdulillahi ha yaɗ da hilli wo. Mbate hankale da <hesitation> ps ka avla dadamban go dzuta ta haŋ mana? Haɗu, nana hankal alhamdulillah imbaka irin nana hankalla avla dadambaŋ avla ko be da takoɗi na na wo avla dadambaŋ, haha undu nda towo de avlini haɗu, haɗu fake-fake dadambaŋ tale ya. Neɗe vilita shunfa, neɗe saŋibta t ɗan duniya und neɗe, da takoɗi ha unda takoɗuwo, maɗ bewo daɗ bewo, sagaŋ bewo, murkwambaɗ bewo dadambaŋ, dadambaŋ bew na we undu, mana luwo nda muŋ sema uzhinha kuha Kukuɗa badza badza haŋ, kukuɗa gwayaf gwayahaŋ, lala ke dahele, lalaaka t sasa sassa nah, yaɗ kəm alhamdulillah ha inu nda mogu. Ina bədza golna ha yuaɗ mogu, inu nda hga nogh und na ha yaɗ mogu, ina kərhaɗu gahaŋ na a zlava-zlavi, ina ɗughwana ko ndage mogul ina ɗughwana gahaŋ na. n mbaɗa jebi da moga ko ndage ina mogohaŋ, nana ina na mbaɗa a maga uzhina ɗa uzhaŋa ɗa dzebi da mogo dege nanəhi daɗah səkwaho, mama səkwaho n uma vitahaŋ skwahu na, nanehi karya tahaŋ na dzebi anna gəji gəji-gəji dzebi da kəl t karya tahaŋ ko ko sebɗa ana ɗavla ɗaɗamug juma, ana ŋvla dadambug shugfa na